شهر ديسمبر هو المفضل لدى أحب أجوائة الباردة واللطيفه خصوصا ب ب بالكويت حيث يكون جو معتدل ورائع هذا الشهر يعنى بداية موسم شتاء هو وقت مناسب للاستمتاع بالانشطة الخارجيه مثل التنزه والجلوس فى المجاهى كما أن ديسمبر يحمل فى طياتة أعياد نهاية السنه